I tegna ilaigny malôha le famolavolan'ny fiarahamoniny e satria zare zany i manabe o ny ao an-tragno, ary amin'io koa mba izy koa zare zany izy koa tsy mahay hoe mampianatra na hoe mampianatra ny i i an-tragno de lasa tsy milamina lasa tsy tsara zany le fampianarana lasa tsy tsara le kolotsainy e toe-batagna lasa tsy tsara zany amin'ny amin'ny an-tragno.